Wor canada wor canadaa adum kab dha ishian amtan wor duran minen inama kasagodan deki tabeten wor akanat wor inama hartito dat gufeta mal halkani daten inamakun inama guda adha isatif iyo amal isa fan do adha kun adha dansa bisan jarolea.